من <noise> الصفات اللي بتعجبني في الأفراد هي الصدق، والكرم والطيبة كمان أحترم الشخص اللي يكون صريح وعنده التزام بالمبادئ، واللي يعرف يتعامل مع الناس بإحترام هالصفات تعكس شخصية قوية ، وتجعل العلاقة مع الشخص ممتعة ومفيدة.